Toh na zwalam birah eh ma nigaro zweka kamnina, na eh shwa eh nyi na harna, na kuma na eeh nyi na zika tana zaeh swu nah, na eh hana zawa rina na nu thamka ka yina zweka kamna han hamaka. nyina na hintirim shingira'a tana zi titamha dab-dab, nazi titamha ya dab-dab, haga titamha yakaliga, titamha hea na zib dab-dab na nyi dibna tana zi kumatah, na hinti na zwaba, na shimama thamka eh ba hintir na zwabna., na shimama thamka eh ba ma marib shinha dab-dab a yibna-na, amna han thama wani kuma hana gubnin yashwuwa yi eh yi a lara shura na, eh yi lara zira nyiilwa yakale na shibina. na wunah hintita zwabna, ni zi aya eh ba hintir bi dabi sisina, kwala'a bu bamna kudidim na marama shinhaba bo. eh shingira'a na mara shin haha biba har da zwabna a hintira eh nan tintirbina, <missing> biba zi kwala'a shin habo ba hasana ha zwabga, zwab ban han fraba na'a di ba gwab, yiba bi ba zi kwala na. Shin habu ba sisama, dana mab tuwa na'adi shwakwa ya kam shinka, haga nab ara nab toteh muwa, kaynga. toh eh na sikir kabra na hintir kwala na, na maramu shin habo na lama gananwa dab-dab eh ba zirah yashwuwa na yirna ma nuran thama na, nayi hanma dwum kuma swilinah ba ha yamna dade, na yi na dwum di yayi foh na shaula bika shwa jikimoh. yina dwum di na kam bi yireyi bi bilona hintira'a, bila yashwuwa nayiba. yire yamna kutidim ha! a nyina eh na amna yire hana marir shinha dab-dab, na marib kute na shimama na nun thama wani na wuna yamnina titauma a sikirau kabra, bikem shinwanyi yal en kwamnya ka bina yura ye na hintira yib netuwa yambawa dunyina, bikam nyin shimta yambawa dunye nyina nagino na, yamabwa dunyi han titoma wi hana ziki bini zinah. en wunde zwabtina shinwaniyi kur yomina, na zemu he she'anyi shinwi na zir sinaka, a shinwanyi tigeh, hana shuka na tuwa nyi foh ba bino-no, bi ziki en me zami shine nawa en hara yambo dunyi mu ma ziu di bamu tum shi ba ba nura na, mathbra saja muna, toh na amna a daki na tura kabra na zir ya eh ba shir hetuwa a yambo dunyi nah. Ni zama ni zana maruwa, en kwamnyaka na zuna bana tuleh kabra na hinti na <noise> na bibah zi tumah bibah kutidim ba mara netuwaa yambawa dunyi ba twen kabra na hintira na, toh nyina yamna nyi na shurkumeh ya boh. Ba nigo halawa na zhe kumateh kaunha ba zaimin biraha, kaunah ba sikama kuten natikwah na hanye na hintirba tuwa a nayibna. Ba bu yashwu thamau a zikirwu tatu nyina en mwamdir shinwa wanyi nagah, netuwa'a tambawa dunye tubi bin-nu, bah shwun thama na yibe zikirwura, zikirwu wibi haga wamir ga mir zib de ka kurah dunyea ya eh ye a nagin mirna. ha dunye a niga mir halau dafile weh ka shura zikirwa wibina arbi ki zi nyala nuwala, kayara yiba be ka yuwan fraba, ka zeh nyal-nuwal na netuwa aye, jirgonta yuwaga, ka duwagah gwaka bina biba har shariha, shairin sharih hona wani, ye a tuga zaluta nyina na nyideh shi-chi baya yib nige, hana zuki yina di a zatin zalutata yidi, a zaye dina zuke shiyina, a zena magni, a maginidi, twi wun zaluta yidi, a chiken shwaku'a budi. Na madwa ba da kinlina ba jimna yashwu thamau haga buna ga, toh amna haga na eh na mwamdiro niga, na eh mwamdiro nyina yi ta yashwu thamau yuwa shichi-baliya yib nab kweh, yibi ki yibi ba shwun thama, nyi ki yiwu mina ka shwun thama ar yashwu thama wa wibi nyinawi yambawa dinye yi a naggin mirna a dau mira a zikin wura wibin nyina hana ziki mirna na. Ka twuh yiba netuwa a'a tambawa dunye, ka twuh yibeh na zwai ya yi yi tungiwa zikir wurna a ziu ga kaunga, a ziu babi thab mira behonayi a mira. Kunlali shriwa hana shuna mirna hama yal yibi zen shikini ki yiwa mina, yal yibi di sen shikini ki yiwu mina. Toh nyina kumla kwale lamna shariwo hana zina nyidina, ar yambawa dunye dwabi ze bibah a thabra mirnu, ka yura heleya na yinu zaka ka zerah yasheuwa yakale ne yinu ar tunge zwaiya yiwu zikirwura, zwaiya yi yi a tungiwauna nyina yi ba ari be yesu nah, ba ari bi yesu nyina jonlali a daurina, ar bika nyen bikja twuh yibeh netuwa eh a nyim yesu a kirwu zikirwurna. Nan kwan eh amna mi nu thama na daura shwakula nyi nye ta han hama nyi na hintir yiba shiba ba shain na eh nyi ba bintir arna larna, shiba ba yuna. Zwa dawa wa bafa thabka, ba fa suwa dunye ba nyimda na eh nyi nabi tuwo tuwama, na nuwama, na hana zwa dawawa tana nyimda naza dunye ya eh yambo harna zaka shwa jimki nye, zana dwa yesu nyule, ha kur zama dwa giga, ha som shi yire yi yambawa dunye adau bi nyina yi arza za'a nyi zira nyina kabra yi a gwala yesu niga, yesu nyima ye yir kalle yi yambawa dunye tubi bino-nu duken yire yi a niga tuwa hama ne yesu na, duken yireyi ara na netuwa'a ye nah, duken yireyi hana zwa dawo wa a yesu innah, yesu yi kalle nyina yi ya shaulawa, nmyina yi daka, nyina yi niga tuwa hama'a. Ga'ah nasar ah enbi sira. Ar na zebibah? A daki zama dura yire-yamna nyuli nah? yire-yamna eh a zirwuna a zuga deleh gah, a jushi zike daun, zika biba arna urishalima, a zuga deleh gah, ya deleh nya ka shwu nya ka dwagi nyuli gah, netuwa'a ye nyina zuna arba ziki bika nyam ar biwa higi tuwa hama'a, ki yu dwa yire-yamna kwam nyaka, zaka dwa nyale, nyina yi a thabajim nah, nyuima yi kalle a zira jim yamabawa dunyi kabri. Hanaga shiyi gah, niri shibah batu tabi yaki ba yib bnibah zu dab-dab ba yib ba zu dab-dab bibah zira nyima biba turah <hesitation> yib a daki zabu dura yambu na. hamin dikah di amna nyina shinga, na eh nyina shimta yire ham kjaliya. yir kaliyamna nyina na tuji nah taka na, ka ara ji foh, kumah aji yun shola, kazi yashwu thamawa na yibe, nyina yashwu thamau wamna ara daki yambo tungir zwayar ya ye yi kala a jirwu zikirwurna, a gonga yaga, a shwanga yibgah, a gugah getteh gah, a daliga yira shiyi gah, harga jirgonyiga, na'a yi eh na naggin na hayan firaya, na gumnin gwaju'a, na swamna gwajuta, na swamna sambiraha yibe. Ga'ah dab-dab eh an haya mwamdirta a yib nanhe, nyina eh zwaya yambawa dunye eh a jirwu zikirwuma a zuba thab yibe, a zubi thab mira. mwara nyina yibi thab mira ne hona'a mira, ne hona nyina yi bana? shinwe haga naka zirin hamo gana, shinwa gutteh, shinwa jirgonta, shinwa nejwakina, shinwa dab-dab heh ka zirba na hagan hamo gana, toh amna nyina shinwa shariwoh, jimka arita shariwoh kani hosa. Bah arina shetan, jim ka arita shariwoh-shariwoh. eh ka arta shariwunah nyina yi han dumte yira jeri-jeri, nyu'a ye ma duni di haga nam liga, ne tuwa a ye nyaki millah nejwakina, hagan tuwa hama'a yinyaka milgah. nani bi tami bi dawi bi yi biza habakinah, yamabawa dunyi ye hagini ar a hintiri shwaku chinala ara tamin dawi biyi bi za habake na, nan kwake habakakamna hona ziki bi war yibabi bi duwo yi a saki zaza ab dira habaki. Toh ar nyi shinwanyi ziga yamna niga. na nur thama daka ki am na har kibi na. Daka yambawa dunye ki yesu a zuba hintiro na, na nun thama, na nun thama na dau zwawa muyi ana ka shwa ki nyi yibi na tuna enbi ma nuna, lambo dunyi a wumah shinwamoh, mu yikamo, ma haga karkar nayi gadi ma yikinamu a daki kaze nyilwa yakale na. yalaka yalawudi zaka dura nyuli na. Eh ka tura na'a marki nyi ana bina tuwum na nyaka ka lunguraba. nyina yambawa dunyi a niga lunguramana na nun thanamam, lunguram mibi han thamam. haga nani ziki shi nykai ga, na nyina kibi naba hintiro dai nida na nan lama, ar ana ba yalwam shi nyam wu dab-dab bi nyima biba hintiro netuwa'a yambawa dunyi toh na zwala je yebi. Zu ka ziki naka nuwa eh ka tura lunguramai yambawa dunyi nigi jimna na daki zena naka tuwa kabra, zenaka no, ka haggin di ze naka kutir wujim bana ki nuna, na zwalam yambawa dunyi en gumnimam, en gumnain jin zibeh, nyeri zaka nagindira na, ka nagin in yiu hama, ka kutirwo jim baka no, nawa shim ta nyina ji ka zuka haya nyana. Nyina tuwa a nyi eh nam tuwa na, lunguram han thamama, daka ki na na har kibi na hon hamaka yamabawa dunyi na dau zwawa ha yakale na mira yebeh, tambawa dunyi yi kale a gumnina mir ne jaula'a a za in hama, ka joniga na jonaga yeka niga tuwa hama, ye ka niga tuwa hama na zwaiya ye yi yambawa dunyi a timgi wuneh, na hintiram jaulaye jim ka arta zwaya yambawa dinyi, jim ka arta zwaya yambawa dinyi, kara hausam ka arina bidi. Nyina eh bi yesu ba aribi yesu toh jim ka arita zwaya yambawa dunyi, zwaya yalakade, yalakade nyima yi yambawa dunje, ka dwiga, mwarka ki ka niga nyina a daki ka arita yi yin ya dunye, ye yin a nagin ya dinye nah. Na bugeh dumyi ye na nuga, nyi naha chi-chima nya, mu maba chi-chima nyade ar yambo aradi ka bwah nyina yuwo. Durwo, konya, a hagan yire yi a dwi a nuni ga, haga nanu ka shwa yebi ta ana tuwum tuwa'a ta ara daki yikin yalakibi hani haga nam nu lunguramami na tugana, ah nyina tubita chi finaudi ma nuwa, tuwa ta yambawa dunyi en gumninam, a daki en dau nyilwa mirweh ka nagini wibinah wi yalaka yayhawudi zaka fra ka dwa nyuli kwamnya. Nanu thamka kara tita, na nu thamka kara tita, kara tita han thamanat. mir zib de ki yiken ka yura kara tibda nyi na zwala nyi na zwata. Tambawa dunye hintwam a muwa foh, en hinit shiba ben ka zuwa yakwe jibinah, daka hamaka nyiwa yi kiba, daka ki zaka dura yambawa dunyi, nyina yi daka hamaka. Ta zwaja yambawa dunyi timu-twaya bi bino-nu bo nyina daka, bnayina yi suwa, banyia yi ya shaulawa, ye hana ziu nyin na a tjanaga, turah kabra, a zira za dwa yambawa dsunye. da yamu filla amna, daya hama amna, yashwau ham kwanwamna weh ha dunyi na, yi a za shwara a daki mi zaka shwa yakale na yide. A eh abi nyina na eh nafa nam tuwa yula kaki binah. na dau zwawa na tuga zi za bwan na eh mu ziki gadi, zidi gadi ka zaka bwana ma shiya mir ki nyi de. Tambo gumninam, eh ka tuta yambo gummin yirda nyina ehta yambo humnini kwanyaka en no netuwa yako yauwa wasa tuwaga zama gwatila eh za gwala eh bi nageh yinke.